Ilà ñy lalàña: -Mba hiarova ñy fiaramonina. -Mba ahaizany ñ'olo iaby manao ñy raha tokony hataony. -Mba añajany ñ'olo ñy lalàña misy. -Manahakan'izay koa mba hisiany ñy fifañajà, añatiny ñy fiarahamonina iaiñan.